<noise> ɗon yende fere no paturu hefti sarkaji je dujjel se o hoosi diga o hoosi se o suuri. Diga o suuri se o waarti baala o ɗo fuɗɗi wookugo min nami baala ba min faturu on se janngo bo se o loori boosaru o fudda wookugo min na boosaru ba min na boosaru ba se o waaɗi du'a. diga o waaɗi du'a bo se-se o vi useni Allah fottam, yafinam, ko mi waaɗi pat se o laari faturu mon.